Mi ye muda botu n na mula bonu amula nnapa awoge bagbmalo mula ye bmi bmi yelo she mula oza wolo yi kwo boyi sanu walo wa yin kwo za yi owa bo zhni zhn wu lo wu nana wo chefe che che yilo woh dna wye fiwa yi wo login ma kwo bma gnilo fiwayima kwo bma bma yilo kwo yan bwa yilo nhal habwa n yabwa da mu obyi bu gyi wo ku oba zhi, onu wo ku ba zhi yinkwo bugyi wo ku ba zhi a azhi a gye oba mulaba dagbma abo ba zhi aje gye agyer oba mula bagbagbona mbaku ayan zo gba nnatuba nyinkwo ba ku zo gba namula fuwa aba gye yagyi zhi zo zo yi gyi nwoyin yi zo zo yi si nwo yin yi tege agaza gagato azhi agye amula yi dagbma zaho zaho yi wa gba wo dage amula ye pya bayo n mito shi amula ye pya lon. Am n nabo lo mula ba to ayi bwa yangy n nabagyin amula da nbanu ku amula danbana ku amula yin bato bwa lo ata zhi agye amula yi dagbana Amula nnaje ba shi ashi ba adaba nzhi ada bodo na wye gyi yaknu be nsa nzhiyi na zhn awo amula bayi n dagbm azhi agye amula yi nana yi ntugena amulayi bato zhi zakna yi amulanu, amula yi zhi ngye ozhn mula nu doma sa zhiyi zhn za za hoyi yanu sa zhn yi da obye do do ho ko shi da da lo zhi nkwo mula nu zhibo azhi age amula yi pya nunu yi azhn agye nwu gye amula yi pya banu ato sha ba zon she na ku zhi do na byi do na zakwo do na yigba kwo gye ba gyi ba amula yi pyan bo so amula nba sa nsa zhnyi kwo oza wo kwba zhn. Amula nba dagbma non noza wo la yinkwo yi nwo bo knu knu zhn zhn yi woi go agye we kwo woi bwa agyi wye wo zhn wo mi wa zhi abo nwa bwa yi toge nwazamayi nu ba zhni won azhn awo amula ba yi dagbma njesun amula nbabo na ya ngyi yi gbo gbo azhi awo ge ashewi lo, ozhe lo yasi alika si ba lo aba na si alika aza si alika ayi ba fi ba si ba yan nba bwa yi aza ba ta saya nkwo ta zhn za aga baba bwa yan nba bwai n na zhi mala lona azhn awo amulayi dagbma mula da nwo bo sa n nagyi kpa a zhi dayi azhn awo amala yi dagbma njesu nfuge agyi kpye gye zhi ba be zhn ba zhn agye kpe azhn bo ba gna agyi wye nnaba ba to bo ba gan nbalo bagy ayin gbakwo yi zhi ba gnaba, azhi agye amula yi dagbma mula na bo je zhi aye nabyi na bayi ntige obo na zhni ayya abyi ku ye zhi n nabayi ayagyi ga abyi ba ku gyi a zhn agy amula bayi banu oba bo dagbma dada yi dei dei Nwagyi wye oba mula ata zhi awo ngye ba sha diyan obamwa ata zhn awu ngye ba sha zon nbamula zhn amula agbma da yanu una ku dudu n zaza hoyi zhi wa ku ba bo wo anawa n naku ba ba da nge ngye she ma bwa shi da yi azhi wo ba dagbma domi zoho zoho yi ku ann wa yi pye yi wash azhn agye ba dagba dei dei zo zo yi lo woi masa zozo ho yi lowo gna wo bo shi doye gyu so amula lo lo n nabayi gbo gbo gbo amula bo miba ma da tuba bo fewi okwo nunu.